هلا صديقي إذا تبغى تأكل طعام صحي عندي لك شوية وصفات سهلة ولذيذة، <hesitation> أول شي دجاج مشوي مع خضار، تتبل صدور الدجاج بالبهارات اللي تحبها وتحمصها في الفرن مع خضار مثل البروكلي والجزر مثلا سمك مشوي، سمك مثل الدنيس أو السالمون تتبلة باليمون والثوم وتحمصه علي الشواية ، السمك مصدر ممتاز لأحماض الأوميجا.